Nɗye gbemnati ga ye ezhi tu ko dodo eba eba sa’ɓe ke wo sa epi ɓe, a ɓe yi’o nɗyi ɓmya gye gomnati wo snu yna, nɗye aɓe hna ɓaga zhi eɗyye ezhi lata ko ezhi saɓe. Eɓe bmari yi zago, nɗye ezhi gayi zogo mari eɗye, ezna dada fa fa ezhi hna woga ze ze wo nu. E ɓe baari yi nuwna; nɗye gomnati ga penpo nuna gi ẻ e zhi’o, edye aza sni yaje shna nɗye aga ɓwa nuwna ynan, ɓena nuwna wo yi yna nɗye zango he yi wo n dna ẻ da gbma m ynan. Eɓe chari gayi ena; nɗye achni wori nyize re ezni zhi nɗye ena ga yi’o, e zhi’o n, ɓore ngo wyi aga go de nji, ɓore aga gni nuwna ɗye ago gni de ena, muhni aga ku a yna hna zhi ge a ku awna zegon gen nɗye a yna hna ga yeo lo, eɗye nyize a da re, kuma aɗye ezhi nu ke ezhi wo zeze womwa pi eɓe de yi’o asibiti nɗye ezhi ga satu ɗye asibiti shi’o, jujuyi eɗye da azangoti gbma. A de wahala snu alo ɓa lom aɓe nɗye ɓa hna, ɓa yi aɓe nɗye aga zhige eɗye nyize da’re fi e zhi’o ke ezhi wo sa ɓe ynan n. Eɓe de yeo, ndye aga’pa kpmi ba zhi ge eɗye aza je chulu a loge zaza ye wolo wulo, kpmi’pa, aɓe ɗye ɓa hna ɓa yi aɓe nɗye gomnati ga ɓa la ɓwa zhi eba eɗye ezhi zozo wo nu yna n. Ha ɗye eza ga dni lafya ɓyina woya lo simit zaza nɗye wo dni wo kpe yna ye, wo ɓwa ilimi yna woga lo makata’pa kpmi ba. Zaza nɗye woga g ache ewo dododo yna hega ɗye ɗye woga wna zogo marin, zogo nɗye e ye wnam yna wo gnigo zo gni, muhni gni go du wo de eyna dna nɗye bmya gye gomnati wo gi azango ynan nɗye aga ɓwa gnigomari eɗye wo snu eɗye ezhi nu, ɓena a nɗye aza ku ɓa ka yna loge alo alo shnado ke a go ynado zhi yna hnan dodo he la he yna loga helo knu ke he gowo he kazodo nyisi ge ba nɗye aza chognu do lo a snu ɓe mari yna hna n, nɗye gomnati ga a ɓe hna bye ɓwa zhi e ba gbma hega ɗye ɗye ezhi saɓe, pala pala, muhnu yi dye zango, zango a chni nyize ɓe woi re tna aynan dye ɓa zhan, ewori ɓe yi ɓuti yi, gi gomnati gye wa ɓwa lo nubo ge wo snu a ɓe hna gye e bmya gi aza.